E mahakasiky rameva zany raha e fitantarandre f'iaho manko sy de tena mahita an' azy io matetika fa raha e fitantaran'olo en'azy izy e rameva zany refa andeha anisika hoe andeha ame t- tany dezera zany mindrano hono izy tena mindrano marobe da ahisiny amelamosiny d'igny amizay zany gn'ohaniny sikidikidy mba ahafahany mandeha lavitry.